Nä lätsiq kosmosõlaivast vällä, tõmbsiq kopsuq õhku täüs. Tuu oll' nii hää! Tuu oll' esiki parõmb ku Maa õhk, kuiki viil värskimb ja tuu oll' joba kimmäs tett, et inemise mõos taa noorõndavalt. Ja nä kõik tundsõq, kui nä muutusõq noorõmbas ja tugõvambas ja sirgõmbas ja ilosambas.